Hukuika be ke. Mí nɔna eɖu. Mí ku na akute, gbo- mumu ma, mí kuna akute mumu mí ɖuna. Egbe ɖe tsã le mía gbɔ le fia be oyɔnɛ be azãgli, azãgli ma alo azãkpo, azãkpo ma ye ne ku enyi na eku wuwuli boɖiboɖe. Ya tsɔ etsã tsɔ kɔɖe me ya ɖui, vɔa ema wo ya ma hã mɔ nao be na ɖu kpɔkpɔ̃ dzi yio. Ne egbe le nɔ wo gbɔ nuwɔa ele protéger ɖokui ele kpeɖe ɖokuiwo ŋtsi be ne na tsi zɔ̃ vaɛ ɖo dɔ̃nɔ kɔ̃dzi. Kpoa nɛ egbe yi dɔnɔ kɔ̃dzi, ne enyi be ele zã amatsi wo ne me le gblɔ ma kpoa, ela kpeɖe ŋtsio be aɖia ma yi sugbɔ kpoa ela tsi va yi dɔnɔ kɔ̃dzi, ɖɔkita wo la yi do abui nao kpoa e ya kpɔ ŋudzedze lo.